Naꞌ xne lëꞌkga gakdu lo diꞌltse bukwaꞌn c̲h̲uꞌnnma nap xwiyma lëꞌ minn nlas c̲h̲ak diꞌltse bukwaꞌn xgibma tib xkilnë minn nap lëꞌ minn xdil, ic̲h̲ë diꞌltse chu minn xdil minn diꞌltse bukwaꞌ uneꞌma lëꞌ minn xdil nana dela xwiyma xkuꞌn c̲h̲ak minn nlas c̲h̲ak minn nap nikl nëꞌma nlasaga c̲h̲ak ldoꞌma.